Livi ta nka ye viko lo livi kile nka kile nka ñuu á a ɨ́ɨ́n nka ye ñayivi lo <hesitation> kajla viko jna nda'a a ye juendute la'ai, te ko ye lo kala'a niiye lo <hesitation> kua'a nka naá kuu lo nda lakēēi ijnu, chiva chikaxi a jnu ye kú kaai ijnu naá te yei muli ye chong naá, ye na lo kuu ye livi lo nda kala'ai ta ye viko naá ana jnu viko nka lo livi viko <noise> nka ta ye la'a á na nka evento naá, te lujua nka ini manii ɨ́ɨ́n tuli nka, ɨ́ɨ́n ndute chinduyu nka, ɨ́ɨ́n ndute limon nka, ta ye na lo kijle ta nka ye viko kueti naá, livi na nka kuu ndɨyɨ, viko anu á xi. Livi lo kijle nka kuu lo kile kutu nuu santu naá, te la-ijña nka taka na nka kuu, <noise> livi yɨjɨ, nchijli, naña, kuu ta ye lo livi lo iyo nka ñuu á te <hesitation> la comida naá xi la-ijña nka lita ndeyuu, kandu chiva, kandu chong, muli, chiko, na nka kuu ye lo lujua ni kala'a naá, te lujua la-ijña nka nuu santu naá, ta ye itá naá ña kilemani, ɨ́ɨ́n vasu ndute ɨ́ɨ́n, livi taka dulce, taka ye naá lujua la-ijña nka nuu santu naá nakue nale nka ta'vi nka kuu.